A suni inkatu ku ja nani kuka nánitu ja nas naskaáyo xiniyo natinyo xiniyo yuán ku ja kajatiunto kuka jina'ayo nu ma esté ma ko a veces ku tikáña xiniyo te este ñuan kajatiunyo kuka nu ma naskaayo va'a kuni esté ku xiniyo.